мына бірінші қызын қатты жақсы көреді
ол бес баласымен далада қалды
осындай ота жасайтын кезде күйеуіңе қалай айтасың күйеуіңе айтуға болады ма
қыз туа бергеннен қапаланған жолдасы жатырынан айырылғанда біржолата кетіп қалған
қызы бар үйге періштелер күнде қатынап тұрады дейді осы қыздан көресің ертең рахатты
басында баспанасы барар жері басар тауы жоқ
мына негізі бұл проблеманы негізі бір екі айда ғана шеше салуға болады
тұрғылықты мекен жайы болмаған соң көмек те ала алмайды
бақытым бар үшінші отан деген құдай деген кім десе отан дер едім
сол отаны осы балаларға бір бұрылып қарар ма еді
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
соңғы уақытта ұлым жоқ деп отбасын тастап кететіндер көбейді
бұл туралы өткен бағдарламада да айтқан болатынбыз
бүгінгі кейіпкеріміз де өмірге бес қыз әкелген
жолдасы тастап кетіп біресе қайта келіп неге ұл тумайсың деп налиды екен
бүгінгі бағдарламамыз өмірге бес перзент әкелгені үшін айыпты болып жүрген әсемгүлге арналады
алтын құрсақты ана бүгін біздің студиямызда әсемгүл ханым қош келдіңіз
өзіңізді таныстырып өтсеңіз қай жақтың тумасысыз қашан тұрмысқа шықтыңыз
менің атым әсемгүл ммм мен он алты жасымда ммм он алты жас он алтыдан асқаннан кейін тұрмысқа шықтым алып қашты бірінші жолдасым алып қашты
ыыы онымен бір жыл тұрдым одан кейін ажырасып кетіп үлкен қызымды тудым
одан кейін әкем қайтыс болды әкем қайтыс болғаннан кейін үлкен кісілер қайта қосылыңдар деді мен жақтағылар қайта қосылдық
екінші қызымды тудым одан кейін ажырасып кеттім қайтадан ол жұмыс істемейтін и документі жоқ болатын оның
ііі қай жақтың тумасы еді ол кісі тараздың тумасы болатын
өзіңіз мен өзім қарағанды
ы сөйтіп ажырасып кеттім өзім жұмыс істедім екі қызыммен ғана болдым сөйтіп мына екінші жолдасыммен таныстым
ммм ол кісі үлкен меннен он екі жасқа үлкен
ммм сол кісімен енді семья керек маған жасым келді деп сөйтті сосын көп жүрген жоқпыз ыыы қосылдық
құр некемізді қидырып загс ке тұрдық той ештеңе жасаған жоқпыз
үлкендердің айтуымен де қосылдыңыздар ма қалай таныс айтумен дегенде ол ол кісінің ешкімі жоқ әке шешесі жоқ
ыыы үлкен үлкен бір жеңгесі бар бірақ ол кісі өзімен өзі ол өзімен өзі сөйтіп қосылдық екеуіміз
ыыы бір жарты жылдан кейін үшінші қызымды тудым
үшінші қызым киста болды екеуіміздің ішімізде бір киста болды соны сегіз айлық қылып алдық операциямен ыыы тяжелый операция болды
м аш ішек пе еді сол шығып тұрды сыртқа бір жыл
ыыы мынандай бір пакетик болады екі мың теңге тұрады
қатты киналдық кредит алдық күйеуім кредит алды ақшада
операция болды операциясы жаңа бір жыл бойы соны жаңағы алып жүрдік
ыыы бір жылдан кейін жаңа февральде екі мың он жетінші жылы операция жасады бітеді
ммм төртінші қызымды мартта босандым
аружанды жоқ кәусарды кәусарды мхм
тоже операциямен тудым грыжа болды
ммм онда операция ештеңе жасаған жоқ өйткені пока болмайды деді бес жасқа толсын деді
одан кейін мына қызды көтеріп қойдым тоже білген жоқпын
спиральге қарсы болды негізі күйеуім
ммм мына қызымды тудым бұл тоже алты айлықтан асып туды
бұны алты жарым айлық қылып алды
почти туғанша больницада жаттым десе де болады ыыы өйткені тяжелый болды бұл бала
черезчур төмен болды ыыы сөйтіп больницада жаттым
күйеуім тағы кредит алып осы балаларды өзі қарап отырды жейтін тамақтарын жаңағы нелерін
көп жұмысқа шықпайтын балалар қарайтын ммм сосын
ыыы осы бірінші жолдасыңыздың балаларына мейірім төге алды ма иә жақсы қарайды
өзінің қызындай қарады иә иә қыздарым деп
бес қызды бағып асырап отырды иә іхі
содан не болып қалды декабрьде екі мың он сегіздің уже қатты қиналып кеттік
уже не квартираға жетпейді ақша квартирада тұрамыз біз
ммм қыздарымның жолдарына ақша керек сабаққа автобуспен барып автобуспен келеді
күнделікті айрандар ішеді бізде м екі пачка айран ішеміз памперсіміз бар үшеуі де памперс киеді менде

содан ммм содан кейін ммм мына екінші қызымның класс күйеуім уже ішіп кетеді
тоже білмеймін бірақ балажанды балаларын қатты жақсы көреді
бірақ білмеймін ммм қатты өзгеріп кетті
өзі де кейінгі кезде ауырды біресе бауыры біресе приступ береді
өзі ауырды содан кейін ақырын бастады уже менің артымнан енді бір тұяқ керек дегендей
сөйтіп сосын кетіп қалды
не деп түсіндірді себебін бірақ білмеймін мен өзім ол кеткісі келмеді деп ойлаймын
просто сылтауратып кетті ме екен ол қатты ауырды
так бір больницаға көрінгенде может туберкулез деп шықты сондай бірдеме болып шықты да
денсаулығы сыр берді иә қаражаттан қиналдыңыздар иә
ол сол өзі білмеймін бізден алыстады өзі бізден алыстағысы келді мен даже дейді ғой соған да бардым
айтады ыыы че то ол өзімен өзі кетті че то басы ыыы не дейді де анандай өзімен өзі өзі білмейді не істеп жүргенін
басқа әйелге кеттім ме сонда а басқа әйелге кетті ме әйелге кеткен жоқ жоқ әйелге кеткен жоқ
ыыы туралы жаңағы артынан еретін тұяқ туралы өйткені өзі жалғыз ұл да ешкімі жоқ былай айтқанда
енді ауырғаннан кейін может сөйтіп айтты ма деп ойлаймын мен енді
нақты не деп айтты ммм ұл тумадың ғой дегендей өйткені мен қазір прямой эфирде мен бірақ айта алмай отырмын да
ыыы мен енді бала туа алмаймын
мына қыз тяжелый болды менде оперция жасады төрт сағаттық операция болды менде
мочевой пузырь баланың жолдасы жатыр үшеуі жабысып қалған маған даже өліп қаласың деп айтты да
и мен немді алым тастады жатырды алып тастады бала көтере алмаймын
маған врачтар күйеуіме айтпа деді бірақ
ммм мен күйеуіме айттым бірақ біз екеуіміз ешқандай сыр сақтамайтынбыз ештеңе мен больницада үш аптадай жаттық мына қыз реанимацияда жатты
сол кезде айттым мен мен айтамын айтамын дедім де мен врачтар психологтар сөйлесті менімен мен айтамын дедім мен күйеуімнен ештеңе жасырмаймын дедім
мен вообще күйеуімнен ештеңе жасырған емеспін и айттым мен и
не деп айтты жолдасыңыз тастамаймын болды осы жетеді бізге бесеуі м бала жоқ емес бар деп сөйткен сол кезде нормально болған
осы декабрьде біз қатты қиналдық кредиттер төленбей кетті
квартира и үш айға төленбей кетті қыздарым сабақтарына ақша сұрады
сол кезде өзгерді иә иә уже өзгерді
үш жылдан кейін бірде таңертең кетеді түнде келеді өзімен өзі болып
қазір хабарласып тұрасыз ба иә анда санда келіп тұрады екен иә
не себепті келіп тұрады балаларына келеді
мына бірінші қызын қатты жақсы көреді
сізге көңілі қандай баяғыдай ма
былай жақсы
көпбалалы ата аналарға енді жағдайы төмен адамдарға көмектесетін волонтерлер бар ғой
соларға хабарластым сол кісілер келді маған халық көмектесті
ммм мен квартирамды төлей алмай жүрдім квартирамды төлеп берді
киімдей ііі киімдей әлі көмектеседі
заңды некедесіздер ме иә заңды некедеміз мхм
сіз де өзіңіз ашып сөйлестіңіз бе ол неге алыстап жүр екен отбасынан не себепті анда санда бір келеді айтпайды айтпайды ештеңе айтпайды
ажырасамыз деп айтты ма жоқ
өзім де айтқанмын киімдерін де лақтырып жібергенмін бірталай
жоқ дейді болды үндемейді киімдерін алып кетіп қалады бір екі күннен кейін келеді болмаса
қайда жүргенін айтады ма жұмыс істеватырмын дейді стройкада там питакқа
жақсы былай қояйыншы онда сұрақты ыыы қалай көмектесіп тұрады сіздерге кәдімгі үйдің отағасы ретінде көмектесіп тұрады ма
иә тұрақты түрде иә ақша әкеліп береді ммм иногда күнде келеді өйткені мен ешқайда шыға алмаймын балалармен
менде ешқандай кіріс кірватқан жоқ өзім ештеще детский алмаймын
ешқандай пособие алмаймын ммм магазинге қарызға аламын иногда ол әкеліп береді
жаңағы күнделікті бізге бір сүт екі айран и памперс күнделікті керекті зат маған соларды әкеліп беріп отырады ақшадай әкеледі
сіз өзіңіз ыыы отбасын тастап кетті деп ойлайсыз ба мен білмеймін екі жақты жоқ әйтеуір өзі
жақсы ата анаңыз бар ма менің шешем ғана бар
шешем бір сіңілім бар екеуі тұрады жеке сіңілім өзі жұмыс істеп өзі оқуын төлеватыр
қарым қатынастарыңыз қалай анаңызбен
мен өзімен өзім былай айтсам
ал жолдасыңыздың ешкімі жоқ дедіңіз жолдасымның почти ешкімі жоқ деуге болады өзінің туған ешкімі жоқ өзімен өзі болды ешкімнен былай көмек сұрамайды
енді тіпті нан таппай қалатын кездер де болады деп айттыңыз ғой жағдайымыз өте нашар деп иә
не себепті балаларға ешқандай жәрдемақы алмайсыз мен прописка жоқ бізде
мен балаларымның пособиясын алғанда ммм жаңағы күйеуім кредит алып мен ыыы бір жылға жаңа пособия алып тұру үшін мына балаларды отырғызды
пропискаға отырғызды үш қызда да сөйтті
балалардың ақшасын алғанша сол пособияның пропискаға отырғызады ал былай бізде нақты прописка жоқ
мен қазірдің өзінде пропискам жоқ ешқай жерде менің балаларымдікі де жоқ
қыздарымды мектептен алдында шығарып жіберді
не себепті пропискам жоқ өйткені
мына алматы қаласының талғар ауданында оқылған екеуі де
мына үлкенім төртті бітірді сояқта бітіріп алсын дедім директорға кіріп шығып
мына қызымды ыыы мен волонтерлар маған тұратын жерім тар болды бұрынғы тұрған жерім
ауыстырып берді үш жігіт келіп квартира тауып беріп сөйтіп
сол жерге ауыстырдым сол кезде алмады мектепке
прописка деді мына екінші қызымды мен прописка жоқ дедім директорға айттым
ыыы жаңағы алматының әкіміне бардым бауыржан байбекке бардым мхм
мен айттым пропискам жоқ баламды алмайатыр сабаққа дедім сол кезде отырды жер мәселесі жаңағы мектеп мәселесі кісілер отырды
соны мектептің жаңағы бір мектептің несі проблемаларын шешетін кісі мектеппен прямой сөйлесіп бердім сөйтіп алды
бірақ ешқандай документ әлі өткізген жоқпын өзім документім бірақ прописка жоқ дедім
содан балалар қазір мектепке бармайды ма барады қазір демалыс қой шықты ғой демалысқа міне барды
қаншаға жалдап тұрасыздар пәтерді отыз бес мың
қай жерде тұрасыздар ы алматы қаласы жетісуский район
қаланың өзінде ме иә

әкесін іздейді ме иә үшінші қызым қатты іздейді мына үш пен төрт
не деп сұрайды папа қайда папаның үйіне кетейік
папаның үйі дегенді қайдан шығарды
басқа үйді не еттім де басқа квартираны
соны папаның үйі деп айтады да болды жылама
ал үлкен қыздарыңыз ше әкелерін сұрайды ма олар біледі оның кетіп қалғанын өйткені постоянно айтылып отырады апалары
сол былай ешкім іздемейді
жақсы ендеше өздерінен сұрайыншы
есімің фатима иә ммм

папаны сағындың ба әкешің қайда
қашан көрдің соңғы рет

сөйлеспейсің бе папамен
бұл қыз кішкене тұйықтау ештеңе айтпайды үйде де осындай ол тұйық
келмейді ме үйге сағындың ба
хабарласып тұрасың ба телефонмен жоқ
хабарласпайсың ба ммм микрофон алшы

сен айтшы бізге әкешің қайда
мені апам соңғы рет алдыңғы жазда апаратын базарда жұмыс істейді
ол өз әкесін айтып тұр бірінші әкесін өзінің әкесін айтып тұр
қоя беріңіз айта берсін содан апарады ііі сосын көреміз
і одан кейін біз анда санда сол жаққа алтын ордаға барып тұрған кезде апарады ыыы жылына бір рет
ііі одан кейін сіңілерінің папасы қандай жақсы адам ба қандай адам жақсы
есіңде ғой сенің иә білесің ғой иә мхм
сендерге ұрыспайтын ба еді ол кісі көп ұрыспайтын кейбір кезде ғана
не үшін ұрысатын м балаларға ыыы біз өзіміз ойнап кетеміз балалар көп құлап қалады сондай
ммм ол қайда қазір
келіп тұрады ма үйге иә анда санда келіп тұрады
ммм келген кезде сендерге не әкеліп береді ммм бізге мороженое алып жеңдер деп ақша береді
ақша береді иә
мектепке барған ұнайды ма иә
қандай сабақты жақсы көресің ағылшын мен әдебиетті жақсы көремін
ой бәрекелді өлең оқи аласың ба
әдебиеттен иә қазақша иә
бір өлең оқып берші бізге
абай құнанбаев үш бақытым
ең бірінші бақытым халқым менің соған берем ойымның алтын кенін
ол бар жерде мен бармын қор болмаймын қымбатырақ алтыннан нарқым менің
ал екінші бақытым ал екінші бақытым тілім менің тас жүректі тіліммен тілімдедім
кей кейде дүниеден түңілсем де қасиетті тілімнен түңілмедім
бақытым бар үшінші отан деген құдай деген кім десе отан дер едім
оты сөнген жалғанда жан барсың ба ойланбай ақ кел дағы от ал меннен
бәрекелді жарайсың
әсемгүл ханым қазір ііі телефон арқылы жолдасыңызға хабарласып бір екі сұрақ қойсақ мхм қарсы емессіз бе
ол кісі алмайды телефонды
банктен звондаватыр деп ойлайды алмайды
несиелеріне байланысты ма иә
алмайды ол кісі бөтен нөмірді алмайды ол
қадыр мырзамен алдағы уақытта да ы байланыс орнатып көреміз
ммм егер сұхбаттасып жатсақ міндетті түрде ііі экраннан көрсетеміз
келесі сұрақ психолог маманға болады меруерт ханым студиямызға қош келдіңіз микрофон алыңыз
ыыы бұл м біздің бірінші рет естіп отырған жағдайымыз емес
көбіне қоғамда ыыы осындай бір түсінбеушіліктер болып жатады
айтыңызшы ер адам не себепті ыыы ұл баланы қыз баладан жоғары қояды
баршаңызға ы менің байқағаным ы
осы ы осы отбасыда мысалы ы күйеуіңіз күйеуі қатты күйзеліске өтіп ыыы кетіп қалған
ер адам негізі өзінен кейін өмір өмірді жалғастыратын ыыы баланы қалдырғысы келеді ұрпағын жалғастыратын
ыыы бірақ осы кезде біздің алланың қолында негізі алланың қолында
ыыы осы отбасыда осы отбасыда айтарым ы мамасына бүкіл күш қуатты жинап
ыыы балаларының балалардың денсаулығын ойлап психологиялық жағдайын жасап жасап ыыы өзіңіз өзін өзін ұстау
жаңа өзіңіз айтыңыз ғой енді ыыы күйзеліске тап болды деп оған ммм тұрмыстық жағдайдан бөлек ыыы перзенттерінің тек қыз болуы әсер етуі мүмкін бе күйзеліске түсуіне
менің ойымша осы тап осы жағдайда ы ол ол бір сылтау болуы да мүмкін негізі
ыыы өйткені сол кісі өзі ауырып өмірдің қиындығына шыдамай ы мүмкін қатты күйзеліске түсіп ыыы сылтау ретінде айтып кетіп қалғаны да болар
жақсы рахмет жасұлан мырза сіз жауап беріп көріңізші осы сұраққа
енді бұл жерде қарап отырсақ жағдайға өте өкінішті әрине
ммм біз енді былай қарап отырсақ кейінгі кезде осы бағдарламаларды ііі үш төрт бағдарламаны кездестім осындай қыз таппады ұл таппады деп ыыы
семьясын тастап кеткен ер адамдар бір как будто бір ыыы пайғамбарымыз келмей тұрған кезінде араб өңіріндегі і жағдайға үңілгендей болып отырмыз мына жерде
мына жерде менің ойымша сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр күйеуіңіз психологпен жұмыс істеді ме а күйеуіңіз психологпен жұмыс істеді ме жоқ
негізі ол кісімен психологпен жұмыс істеу керек секілді менің ойымша
негізі әр адамдар адамдар бар негізі мен жақсы семьяларды танимын мысалы ыыы бала сүйе алмай отыр да
негізі бала деген жақсы ғой қыз болсын ұл болсын ол жоқ оның айырмашылығы жоқ сондықтан мен ойлаймын енді аллахтың берген сыйы
ііі көбінесе айтады ғой мына қыз балалар әкесіне жақын дейді міне қарап отырсам мына қыздар өзі әкелерін жақсы көреді екен былай қарасаңыздар
бұл семьяда енді екі әкеден екі әкелері бар екен енді екі әкеден жақсы көмек болу керек деп ойлаймын
бірақ та енді бұл жерде тағы да бір нәрсе ер адамдарымыздың біраз ыыы слабый дейді ғой әлсіз болуы деп ойлаймын
бұл кісілердің біраз психологиялық тұрғыда ыыы психологтармен жұмыс істеу керек миын ыыы өзгерту керек ойлау қабілетін
ыыы бала болғаны он екі мүшесі сау құдайға шүкір ыыы осылай өмір сүріватқанына шүкір етіп осы балаларын жетілдіріп сондай ыыы дәрежеге жету керек деп ойлаймын
ау неге балалардың қадірі түсіп кетті кейбір отбасыларға қарап сондай қорытындыға келеміз
жоқ ол тағы да айтсақ бәрі жеңіл болып кетті деп ойлаймын менің ойымша бір заң керек секілді
заң конкретно бір бір парламентте ме екен сондай бір заң болу керек те мысалы осындай істедің бе бойыңмен көтер
амал мысалы өсірдің туғыздың мысалы
ы қыз балалар мысалы көптеген қарындастарымыз апайларымыз мысалы сеніп қалады да ер адамдарға
ер адамдар айтқан кезде сөзбен бір коммунизм орнатып тастайды ойбай мен бүйтемін мен сүйтемін анау мынау деп жеткізеді де
ер адам әйел адам әлсіз болғандықтан ол енді еркектің бір қабырғасы дейді ғой енді ол кісілер былай айтқанда сеніп бір кейін тіреу іздегендіктен сол кісілерге сеніп қалады
ал енді сол соны іске келген кезде өзі айтып отыр мысалы бір жағдай болады екі жағдай болады енді өмір болған соң әртүрлі жағдайлар болады әртүрлі қиыншылықтар болу керек
оның бәріне і төзе білу керек ешкім сразу соның бәріне шыдай алмайды енді не істейді
бір сылтау жаңағы психолог айтыватыр содан кейін мынау былай болады бұл ұл таппады маған керек емес анау мынау тастайды да кетеді
бұл мен ойлаймын енді әлсіздің амалы да бұл жерде ы ол кісімен олай сөйлесіп олармен нетпеу керек кәдімгідей табу керек те заңды түрінде жазалау керек деп ойлаймын
осыған байланысты ғалым мен бір ы бір әңгіме есіме түсіп кетті соны айтып кетсем болады ма айтып кетіңіз
бір кісінің ііі жаңағы алты қызы болады екен енді жаңа ұл таппады қыз деп жатыр ғой
сөйтіп әйелі екі қабат болып қайтадан көтерген кезде арам ой келеді екен де
түһ осы қазір жетінші қыз туса мен ы бұларды тастап ажырасып кетемін деп
сөйтіп ы ойында жүреді арам ойы сөйтіп бір күні қатты ұйықтап қалады ғой
қатты ұйықтап жатса түсінде і жаңағы і тозақтың жолымен сол тозақ есігіне барыпты
сол қақпақтың алдында тұрса үлкен қызы тұрады екен екінші есікке барса екінші қызы тұрады екен
сөйтіп алтауына да келеді алты есікке де алтауында да алтыншы алтыншы қызы тұрады екен
сөйтіп жетіншісіне келсе жаңа жетінсіші енді туады әлі ішінде ғой ол арам ойы ойында ғой
есігі аңқиып ашық тұрады екен ашық тұрады екен
сөйтіп қатты ұйықтап жатқанда шошып оянады тозақтың отын көреді де жаңағы жүрегі шәйіліп шошып кетеді екен де
сөйтіп ііі жаңағы оянып ойлайды екен ойбай мына алладан кешірім сұрайды екен
мына менің арам ойым м оказывается дұрыс емес екен мына
қой жетінсіші қыз болса да солар ы сол өмірге келсе осы қыздар екен менің жаңағы ертең тозақ отынан алып қалатын осы қыздар екен деп
енді бұндай ой ы барлық ы жаңағы әкеде болады жаңағы ұл ұл деп бәрі армандайды ғой
ол бір жағынан мүмкін ол да дұрыс шығар жаңағы ы жалғастырады менің жаңағы немді деп
ыыы жаңағы ұл болсын қыз болсын егер мына қыздардың бәрін жаңа бірінші әкеден екі қыз туылды деп отыр ғой
соның өзінде бұл кісі і жақсы көріп оларды да жаңа шектемей жатыр иә бірге бәрін жақсы көріп тұр
менің ойымша бұл ы жаңағы кісі жаңа айтып отыр ғой туберкулез ауруы деп мүмкін оның сондай бір ауруға шалдыққан шығар
сосын ы мына жұғып кетеді деп мүмкін сол себепті кетіп қалған шығар
жоқ врачтар типі сондай диагноз қойған жоқ сондайсыз деді де анау бір кеудесін суретін может
сондайсыз деп не неткізген кезде ол врачтардан қашады да вообще больницаға бармайды
ол біліп тұр ғой бір жағдай болып сөйтіп кетіп тұрған шығар
бұл оның ісін ақтамайды да адам түсіндіріп айту керек мысалы ы анамыз айтып отыр апайымыз
мысалы өзінің кәдімгідей басынан өткен жағдайын айтпай қойып тыныш жүре беруге де болушы еді мысалы үміт беріп адамды алдап сөйтіп иә
бірақ та адал келіп жағдайын айтты мысалы күйеуі де солай айту керек еді мен осындай осындай аурумын
бір жағынан жаңағы жағдай өзі айтпай жасаған жасаған ісі де дұрыс емес оны врачтар айта береді ондай жағдай это болған
ыыы бірге ы сол жатырын алып тастаймыз ыыы күйеуіңе айтпа деген ол да дұрыс емес соны шақыртып алып бірге соның бәрін шешу керек еді
ол жерде мынаның жаңағы ыыы жағдайына қарап иә мен бәрібір қыздармен бүйтемін асыраймын бағамын дегенмен оның ойы өзгеріп тұр ғой енді өте уақыт өте
ендеше маманнан сұрайық студиямызда гинеколог дәрігер әйгерім ханым келіп отыр қош келдіңіз
әуелі жаңағы мәселе ыыы бұл ақылдасып шешілетін нәрсе ме
м бұл негізі ақылдасып шешілетін шаруа
иә барлық ыыы әйел қауымына айтайын дегенім сіздер мені дұрыс түсініңіздер
мен ешкімді кінәлағым келіп отырғаным жоқ еркекке айтатын ақиқат болады еркекке айтылмайтын ақиқат болады
ол енді әрбір әйелдің өзінің жеке ісі ғой осындай ота жасайтын кезде әйел адаммен әңгімелесеміз
ы күйеуіңе қалай айтасың күйеуіңе айтуға болады ма
күейуіңе айтылмайтын жағдайды і і шешім қабылдасаңыз сондай уақытта келесі сіздің жолыңыз қандай болады оның барлығы шешіледі
ы мына кісі жаңа дұрыс айтып отыр психологпен де ыыы араласып сол кісілердің жәрдемімен де айтуға болады
енді менің жеке ойым жиырма жылдам астам осылай әйелдермен жұмыс жасап келе жатырмыз қаншама әйелдер
ііі өзіңіз сияқты проблемалармен өмір сүріп жатыр ғой
соның сексен проценті ііі жұптары білмейді олардың жаңағы жатырының алып тасталғаны ол негізі дұрыс
айтпаған дұрыс иә айтпағаны дұрыс
еркектің миын бостан босқа ыыы әңгімелермен толықтыруға қажет жоқ тағы да айтамын
айтатын жағдай болады мәселе айтпайтын мәселе болады енді ол әйелге байланысты
біз еркек атауын ренжіткім келмейді
ыыы барлық еркек ақылды кеменгер емес қой оны түсініп әрі қарай алып кететіндей
ал бүгінгі кейпкеріміздің ыыы денсаулығына қатысты айтсаңыз не себепті ондай жағдайға тап болады
бұндай жағдайға тап болатыны әйел адамның ы бала деген жақсы ғой ыыы егер де
бес баласын да қиыншылықпен өмірге әкелді
вот ы бірінші жарайды бірінші баланы жақсы тудық да ешқандай проблемасыз екіншісін де солай туылды
үшіншісі келгенде денсаулық әйелдің денсаулығы сыр бере бастайды неге
өйткені балалардың арасында ең кем дегенде үш жыл уақыт керек ана әйел адам толық қалпына келу керек
жатыры және де басқа жүрек бүйрек ы эндокринді ағзалардың барлығы
талаптар сақталмайды ы байқамай қалдым дейді сол кезде ұрысқым келеді болмайды ол
енді негізгі сұраққа көшейін ер адамдардың әйелін қыз туа бересің деп кінәлауы қаншалықты дұрыс қаншалықты орынды
және әйел адам өзі ғана шешеді ме қыз босанатынын әлде ұл босанатын
жоқ оны әйел адам да шешпейді еркек адам да ол ы мына
жарайды сұрақты басқаша қояйын ол тек әйел адамға байланысты ма жоқ ол тек қана емес әйел адамға
осыны нақты қадап айтыңызшы бұны нақты қадап айтқан кезде ммм ы генетикалық тұрғыдан тұқымына байланысты тегіне байланысты еркек те бұл жерде үлкен үлес қосады
кейін әйел адамның дұрыс тамақтануы әйел адамның о бастан денсаулығының мықтылығы
соған да байланысты ма соған да байланысты сонда қалай ыыы организмі өте мықты ағзасы өте мықты әйел ұл туады ма
жоқ ағзасы ы өте мықты әйел ұл туады деп отырған жоқпын ол ұл туады ма ол қыз туады ма оны ешкім білмейді алладан басқа
ыыы қаншама қазір әдістер бар мысалы үшін қытайдың кестесі японның кестесі бойынша ұл санап туамыз дейді иә тағы немене
ы ол әдістердің барлығы елу де елу пайыз ол жүз процент келмейді сәйкес келуі мүмкін
ол тек сәйкестік болу мүмкін сәйкестік қана болуы ал жаңағы күн санап
ол ы ай санап
ол далбаса нәрсе ол шынымен далбаса нәрсе оған сенбей ақ қойыңыздар
маманның пікірі құрметті көрермендер тағы да ыыы айтып кетейінші мысалы үшін он он екі аптаға келеді ғой ұрық дейміз иә
сол кезде ы қазір жаңа әдіс бар енді құлақ қағыс қылып айтып отырғаным ғой сол кезде ммм узи ден қараймыз узи жабдығынан
ыыы он екі апта деген әлі ертерек но көруге болады мысалы үшін ы ұл ма қыз ба жынысын иә
егер де көрінбейтін болса көрпесі болады жаңағы ұрықтың харион дейміз оны
содан і ұзын ине арқылы жатырға кіргізіп і сұйықтықты алып тексереді хромосомаларын тексереді қаншалықты ол ұл ма қаншалықты қыз
тағы да нәрсе айтатын нәрсе да біздің адамдарда бүкіл ыыы көбінде емес әрине ііі біз немқұрайлы қараймыз да әр нәрсеге ше
мысалы бала дүниеге келді ме біз негізі әрқашан бізде цель болу керек план болу керек
сіз енді бірінші тұрмыста тұрдыңыз екі балаңыз дүниеге келді
неге тұра тұрмадың біраз тұрмысқа шықпай екі жарым жыл үш жылдай жүрдім өзім
өсіріп жеткізіп мысалы мен мысалы бізде де мысалы әртүрлі семьялар бар ыыы аналар мысалы екі бала табады бірақ та содан кейін тұрмысқа шықпаған
жақсы енді болар іс болды бояуы сіңді дейміз ғой
бүгінгінің өзекті мәселесі сол қыз туа бересің деп еркектердің ренжу
мен анаммен онша емеспін негізі былай айтқанда ше
мен анаммен көп тұрғым келген жоқ ол кезде анаммен тұрдым сіңлілім бар әкеміз қайтыс болып кеткен
онша емес деген қалай ара қатынасымыз дұрыс емес біздің
мен өзім білмеймін мен кішкентай кезімнен білемін мен шешем мені көп шектетеді
балалар ы нағашы әжесімен яғни араласпайтын болып араласқанда мен мына екеуін жіберіп тұрамын
өздері барып келеді бір
енді ол бір себептер болып тұр ғой сіздің ы анаңызбен қарым қатынасыңыз нашар болғаны
мүмкін мәселе мына жерде айтқым келіп отырғаны онша емес маған
айтып беріңізші шектетеді деп қалғаныңызды қалай түсінеміз
екі қызды бөледі ме сонда сіңліліңізбен иә мені өзім мені ұрып сөйтіп баққан менің сіңлілімді вообще ұрмайды
ііі киім ішемін деген бәрін әпереді мен ылғи біреудің киімін киіп өскенмін
мені қатты анаңыз туған ана ма анам туған анам
мүмкін тумаған шығар білмейді ғой әлі жоқ туған анам
туған анасы өйтпейді ғой енді ұрып соғып
мен өзім қатты таяқ жеп өскенмін білмеймін қамап кететін сөйтіп
жоқ негізі ол біз де мысалы екі ағайындымыз да өзім
сол себепті де екінші рет тұрмысқа шыққыңыз келді ғой иә иә мен үйден кетіп қалғым келді
түсінікті енді түсінікті болды сіздің айтқыңыз келгені осы ғой
екі ағайынды да мысалы ол балалардың арасында ондай нәрсе болады ол
мысалы бізде де ойлайтынбыз сол үлкен ағамыз соған бәрі жақсысын алып келеді бәрін береді соның ескісін бәрін біз киіп өстік те
енді бізде де болатын да сондай қызғаныштар непонимание неге маған алып бермейді деп
содан кейін қазір мысалы ол кісілер ауылда біз қаладамыз мысалы ол мына жерде психологический ыыы балалық шақта травма алған ғой
бұл нәрсені психологпен сөйлесіп шешіп бұл мысалы осындай кішкентай немесе сен үлкенсің сен үлкен болғандықтан анаңа мысалы ауыртпалық түсірме
былай енді былай айтқанда ыыы ме екен сол ауылдағы психолог
бір жағынан жоқтық қой енді жоқтық
айшагүл апай ыыы жеңгелеріміз ііі үлкендер айтып жатушы еді ғой ағаларымыз ұл ы қыз тапқан әйелдің ақылы бар деп
және қызды қонақ деп қызды болашақ ана деп сыйлады ғой қазақ
иә да нәрсе соңғы кездері
қыз ол қыз все равно айрықша болады ғой ол анасына жақын болады
қазір екі үш ұлы барлар да ы кеше көрсетіватыр мына тағы ы теледидардан і төрт ұлы бар анасы қаңғырып жүр
ондай қызға не жетеді ешнәрсе жетпейді қызға
жаңағы ы мен айтып отырған әңгіме есіме түсіп кеткен соның өзі дәлел емес пе
қандай ы қыз ыыы қызды жақсылап тәрбиелеп баққан әке ертең болашақ жаңағы бақытты болады деген
ол тастап кетті деген былай бізді бүйтіп тастап ммм ештеңесіз қалдырған жоқ демеймін бірақ былай келіп тұрады былай затын әкеліп тұрады енді келіп кетіп тұр
сонда сіздің осы жерге келгендегі мақсатыңыз не
ал күйеуіңіз сізден кеткен жоқ сізден і есебін айырысқан жоқ развод алған жоқ
сонда енді сіздің осы жерге келіп отырғанда бір мақсатыңыз бар ғой цель
мақсатыңыз не осы жерде көмек сұрау ма әлде күйеуімді қайтарып беруге көмектесіңіздер жоқ күйеуім өзі келеді
маған просто маған үй керек прописка
вот міне сол ы осы жерден сол үй сұрап келіп отырсыз
қазір жиырма бір мың шығыватыр бәрі алыватыр менің таныстарымның бәрі үш үш жүз мыңдап алдық дейді деп айтыватыр да
үш жүз мыңдап иә үш жүз мың алыватыр алты баласы барлар менің көршілерім
мен міне ешқандай пособия не ана жаңағы он мың бес жүз дейді ме соның өзін де ала алмайтырмын моногодетный деген ешқандай нем жоқ та
мәселе сол көмек болып тұр ғой сонда болмаса прописка жоқ мәселе былай болып тұр да адамдардың
менің күйеуім қатты қиналып кетті өзі жалғыз не жақын бір бүйтіп досы жоқ бір сырласып не ететін мен оны түсінемін ол өзі де ауырып жүр
халықтың ортасында әңгіме жүріп жатыр еді қазір мына сондай ақшаны алу үшін ііі әр баласына күйеулері уақытша кетіп ажырасып кеткендей болып
сөйтіп жас ыыы жасап жатыр дейді көбісі қазір мына ортада жүріп жатқан әңгіме мүмкін сіздің ойыңыз сондай болып тұрған шығар жоқ
менің күйеуім просто өзі ауырып жүрген адам оған ештеңе демеймін ең соңында он міне осы
мен әсем дейді де ауырып жүрмін дейді мен білмеймін бір аяғым уже көрде дейді де
мәселе бұл жерде ауырып ыыы сол ойлап ойлап жүрген емес
мысалы заң бойынша бес бала бар ма бес бала бойынша берілу керек
негізі сіз былай істеу керексің і бір юрист пе екен бір арамызда мысалы шығарып
сол кісімен заңды түрде отырып бәрін заң бойынша істесеңіз сізге бәрін береді
шуластым даже міне мектептен мынандай справка сұратқызды тамақ ішу үшін
сіз жұмыс істемейсіз үйде отырған деген справка дейді
мен цон ға бардым маған ыыы не керек дейді прописка керек дейді мен оны справканы
иә ол қазір ііі әр жерге барсаңыз прописка керек не бала тамақ ішпейді пропискаға отыру деген өте оңай негізі қиын жағдай емес
ол пропискаға кім отырғызады адамдар бар арнайы сондай отырғызатын біз кезінде мысалы астанаға келіп
бір миллион бер дейді бір жылға дейді бір миллион бер
осы жерде бес мыңға отырғызады бес мыңға отырғызады иә бес мың теңге әне апайымыз отырғыз
ол регистрация шығар әшейін бізде регистрация әшейін тіркелу мысалы басқа үйде тұрасың мысалы ауыл ауылды жерлерде
жоқ сіз қай жерде пропискіленгенсіз менде вообще прописка жоқ мен дүниежүзінде жоқ адаммын ғой былай қарағанда
жоқ оған кім кінәлі егер сен өзің пропискаға
мен еш қай жерде туылғалы бері пропискада жоқ адаммын мен просто ы баланы мына үш баланың ақшасын алу
әшейін мен бір кісі ііі елу мың бердім пропискаға отырғызды мына үшінші қызымда
сіз еш жерде тіркеуде жоқсыз жолдасыңыздың құжаты болған жоқ дейсіз иә бірінші күйеуімнің құжаты болған жоқ мүлдем
солай удостоверениені қалай алдыңыз удостоверениені
иә осы сұрақ туындайды жеке төлқұжатты менің анам өзінің әпкесінің үйінде пропискада
сол үйде проживать етеді деп ала салды ол талғар ауданында
проживать етеді деген бос сөз ғой сіз бәрібір сол қағазды апарасыз ғой жаңа ы мына жерде пропискіленген деп мысалы
он алты жасымда мамам алып берді оны білмеймін мен ол жақты білмеймін жоқ мен
жақсы мәселе басқада ғой жасқа келгенше ешнәрсе білмеймін білмеймін дегені қызық екен енді былай
жақсы ендеше бұл сұрақтарды қазір заңгерге қояйықшы
он бес он алтыдағы сөйлеп отыр
заңгерден сұрап біліп алайық анықтап
марат аға да саламалейкум ассаламағалейкум
астана қаласы пендеміз ғой ток шоуынан хабарласып тұрмыз есімім ғалым мхм
иә тыңдап тұрмын сізді жақсы естіп тұрсыз ба иә
ыыы көпбалалы ана мхм мемлекеттен тиесілі қаражатын алу үшін белгілі бір мекен жай бойынша тіркеуде тұру міндетті
бұл рас па рас бәрі де іхі
ал егер еш жерде тіркеуде тұрмаса яғни балаларға тиесілі қаражатты ала алмайды ма ала алмайды
бұл проблеманы реттеу үшін не істеу керек
барлық балалардың құжатын жинап анасы ыыы регистрация жасау керек прописка мхм түгелін өзі де балалары да
кез келген үйге тіркеуге тұра берсе болады ма болады
кез келген қалаға болады мхм
үйі болмаса да үйі болмаса да
мхм ал сонда яғни бұл деген сөз ііі елімізде ммм тіркеуге жаңағы пропискаға тұрмаған аналардың бәрі де тиесілі қаражаттан қағылып отыр деген сөз бе марат аға
иә қағылып жүргенбіз өйткені пропискасыз ыыы ы құжаттарды қабылдамайды
бүкіл құжаттарды жинап
сол м әкімшілікке барып арыз жазу керек
жақсы түсінікті рахмет сізге қояр басқа сұрағым жоқ

сол әкімшілік көмектеседі мхм
аға бұл жағдайдан қалай шығу керек
бұл жағдайдан енді бұл жерде мынау бес қыздың түк қатысы жоқ осы мәселеге
бұл жердегі мәселе жаңағы жетіспеушілік сосын жаңағы күйеуі науқастандым деді ғой сол екі мәселе бұл жерде проблема болып тұр
енді анау науқасын енді өзі білетін шығар ешкімге айтпаған шығар мүмкін ауыр науқас шығар
сонда енді бір құтқарып қалайын ыыы мен бір сондай ауруға шалдыққаннан иә мен де сондай деп ойлаған шығар
иә өйткені айырылмапты келіп кетіп жүр дейді анау жақсы көреді дейді сонда енді сол екі мәселе мінекей
мынау аналарды он қабатты үйге теңестірсек соның тоғыз қабатын тіреп тұратын аналар екен
мінекей айналайын сен енді күйеуді қой басқа күйеуді қой басқа ойды қой осы кәдімгі жақсы тәрбие беріп
тәрбиесін бұзып алмай денсаулығына қарап осыны өсірсең осы бес қыз сені үш баққа көкке шығарады иә
қызы бар үйге періштелер күнде қатынап тұрады дейді күн сайын міне көрдіңіз бе осы қыздан көресіз ертең рахатты
енді күйеуіңе өкпе айтып нетіп сіздің енді жағдайыңыз белгілі болып қалды жаңа пропискаменен тұрып алып міне үй алу сосын пособие алу иә
иә маған айтты да
екі процент ііі жылда тез тез жүріп тұрады дейді де иә дұрыс айтасыз
ол ешқандай қиындығы жоқ тек өзіңіз талап қылмай бір ііі заңгер адаммен сөйлессеңіз ол оп оңай бітеді
жаңағы пособиені де аласың бәрін де аласыз
сондықтан айналайын мына бес баланы жақсылап әдемілеп тәрбиеле сосын жаңағы ертең осылардан рахатты көріп отырасың
сіздің шешеңіз бар сол жерге неге пропискаға менің шешем өзі квартирада тұрады
жоқ түсінікті енді сіз бір жерде өмір бойы бәрібір тұру керек қой мені ешкім тұрғызбайды мен бәріне бардым
менің мамамның сіңлілісі бар бес үйі бар бес үйі бар басында
кінәнің бәрі өзіңде
адам еш жерге сыймауы мүмкін бе
өзіңде кінәнің бәрі
жоқ тұра тұр сен өмірге келдің жұмысты істедің сол кезде бір жерге пропискаға тұрдың ғой сен жұмысқа кіру үшін
мен жұмысқа мен жұмыс істедім мен прописка сұраған жоқ мен официально жұмыс істедім
бірінші күйеуіңмен некеге де тұрдыңыз ғой
некеге дегенде жай біз мешіттен ғана қиылдық
қазір мешіттен рұқсат жоқ қиылатын ал екінші күйеуіңмен тұрдыңыз ба екінші күйеуіммен загс те бармын
қалай загс ке тұрдыңыз без прописка без ничего кім сізді загс ке тұрғызды оны түркісібский районға айтып көріңіз алматыға
қалай алдыңыз дейді пропискасыз дейді оны білмеймін мен түркісібский район бізге берді нені
жақсы құжат емес ендеше балалардың болашағын айтайықшы балалардың болашағын сөз етейікші
серікқазы ата бұл жерде жақсы денсаулықты да қарастырдық ыыы тұрмыстық жағдайдың төмендігін де қарастырдық
бұл жай жауапкершіліктен қашу емес пе ол да болуы мүмкін ол да болуы мүмкін өйткені енді
азамат ыыы ауырғаннан кейін де семьясынан алшақтап жүруі мүмкін әйтпесе мына балаларда кінә жоқ қой
қыз бала деген ата анаға әке шешеге жақын тұрады қыз бала деген қай уақытта да әке шешесінің қамқоршысы болып жүреді
бұл енді ыыы қай ы кісіден сұрасаңыз да қыздар ы ата анасына өте бейім жақын тұрады иә дұрыс айтасыз
сондықтан осы қыздардың кінәсі жоқ ыыы ата ана өмірге ұрпақ әкелгеннен кейін сол ұрпағының қызығын көру ғой мақсаты
сондықтан айналайын қызым сен енді жолдасыңды бауырыңа тартып оны алшақтатпай ыыы бірге жүргендерің жөн деп ойлаймын
және осы балалардың тәрбиесіне мән беріңдер осылардың келешек ғұмырына жақсы қараңдар
енді өкіметтен болатын көмекті жаңа ыыы ғалым айтыватыр ғой бәрін шамасы келгенше өзі көмек жасар естіп отырған азаматтар болса мысалы үшін жағдайыңа көмектесер
сізге айтарым осы ұрпағыңның і келешегін ойла қарғам соны тілеймін алладан
қазір ғана біз телефон арқылы і тілдескен марат садуов есімді заңгер
ыыы сіздің құжаттарыңызға қыздарға тиесілі мемлекеттен берілетін жәрдемақыны алып беруге тікелей көмектесемін өзім бақылаймын деп уәдесін беріп отыр
қыз бала деген өзі әкесіне жақын болады ғой
иә әкесіне жақын мен күйеуім былай білмеймін ол мүмкін оған сылтау шығар мен өзім сөйтіп ойлаймын ше
былай балаларына жақын мысалы мына қызды әкем дейді шешем дейді бауырларым дейді үш қызын сөйтіп айтады
менің әкем де шешем де бауырларым дейді өзі әкесі де шешесі де жоқ
міне мына өгей деп мына екеуін де бөлген емес
десе де алдағы уақытта ыыы сізге ы ашып жолдасыңызбен бір ашық әңгіме құру керек сияқты нақты сөйлесу керек сияқты
келісесіздер ме құрметті не болып жүргенін анықтап білу керек сияқты
қосатын ойларыңыз болса мархабат негізі мына кісі әсемгүл ханымның келгені дұрыс болды деп ойлаймын өз басым
ыыы мысалы қарасаңыздар бүкіл ііі проблемаларын шешіп алды да заңгер құдай қаласа бәрін заңды жүзінде көмектеседі
ыыы мен бір ақ нәрсе айтқым келеді мына негізі құранда аят бар жаңа узи анау мынау деп айтыватр ұл бала қыз бала дегені
мысалы ыыы кейбір кезде бір андай да жағдайлар болған бала мысалы жатырда болады сосын узи ден айтады ұл болады дейді бірақ та туған кезде қыз болған да
ондай да болады өйткені құранда айтады ол нәрсе аллах қана шешеді де аллах тағала ғана шешеді
ол жерде і бүкіл ер адамдар болсын әйел адамдар болсын ыыы халық солай болды аллах тағала солай болды
і аллах тағала біз мысалы әр адам мысалы әр қалай біледі дейді де мысалы жәннатқа кіреді басқа немесе а нәпақасын қалай табады дейді де
может анамыз айтып отырғандай мысалы жетінші есігі ашық тұрған кезде солай болды
мына жерде может немерелерінен бір мықты бір ұл бала туылуы мүмкін де ұл бала
ұл бала мықты бір ұл бала туылып ертең осы кісінің әулетін осы кісінің үрім бұтағын кәдімгідей үлкен қылып көтеруі мүмкін
сондықтан ыыы әрқашан да үмітімізді үзбеу керекпіз бұл бағытта жұмыс істеу керекпіз
і жаңа үлкен кісілер ақсақалдар айтып отырғандай дұрыс тәрбие беріп дұрыс бағыт беріп
мына негізі бұл проблеманы негізі бір екі айда ғана шеше салуға болады
міне анамыз айтып отыр өзі байбек мырзаға кірдім дейді мысалы ертең документтерді жинап пропискаға отырып байбек ы ағамызға кіріп
міне мен пропискам бар мынандай нәрсем бар мына жерге бардым бірақта осылай болып тұр бірақта менің жағдайым осындай қиын болып тұр десе оны бір екі телефонмен
бір екі оны сіз өзіңіз шешу керексіз өзіңіз бір жерге отырып документтерің таза жинап апарып сөйтсеңіз ол бір екі звонокпен ғана шешіле салатын нәрсе
бір екі звонокпен қазір бір звонок осындай осындай кісі келеді экстремально көмектесу керек осындай осындай ақырын алады да көмектеседі
бір екі звонокпен ғана сондықтан мен ойлаймын бәрін заңды жүзінде дұрыс ойлап дұрыс
мен талай іздедім прописка жайлы мың долар миллион сұрайды мен бүкіл жерді айқайлап жүріп іздедім
сіз аферистерге кездесіп қалса біз өзіміз де пропискаға отырдық астанаға ең бірінші рет
білмеймін мен бүкіл жерден іздедім мен айқайласып бес мың теңге
маған айтты ы ауылды жерден отырыңыз дейді де мен жолдасым дальный бір жеңгесі бар ауылға отырғызыңызшы дедім
нарынқол алматы облысы нарынқол деген жер отырғызбады міне отырғызбады
мен мысалы өзім қарағанды нағашы жағыларыма айттым отырғызбады
регистратураға әшейін көршім айтты регистратураға отырғызам деді тегін деді отырғызамын алты баласы бар кісі айтты отырғызамын мен сені деді де
просто түбінде керек деді де ол кісінің үйіне отырғызайын деп еді ол кісінің өзі алты баласы бар
ііі үйдің несіне қарайды екен ғой пропискаға отырғанға мөлшері ме не дейді
мысалы адамдар пропискаға отырған кезде ол жерде бастайды мысалы комуслуга анау мынаулары бар көбейеді де ол жердің бәрін шешуге болады мысалы біз
мен айттым мен мысалы жиырма бір мыңды алып отырсам дедім иә мен сол ақшаны тегі елу мыңдап сізге берейін дедім ше ешкім отырғызбады мен басында айттым
жақсы бұл мәселе алдағы уақытта
ешкім алмайды менің бармаған жерім жоқ
і қызым қызым ііі саған өтінішім сен анадан тудың ғой міне өзің ана болдың бес бала тудың
анаңмен тіл тапшы айналайын тоғыз ай тоғыз ай ы тоғыз күн туған анаңмен тіл тапшы
ы баланың бақыты ананың табанының астында осы бір болмашы кедергілер анасын сыйлаған адамды алла сыйлайды
менің өтінішім анаңмен тіл тапшы анаңды алақаныңа сал деп айтпаймын өзің бес баланың анасысың
кешірімді болып сені өмірге әкелген анаңмен тіл тапшы сенің жолың ашылады сен өз жолыңды өз бағыңды өзің байлап жүрген адамсың
ананың батасы жолыңды ашады демекшісісіз ғой иә
айтады ғой баланың бақыты ананың табанының астында дейді ананың налына қалған адамның жолы жабыла береді менің оқығаным
сондықтан менің өтінішім сен бес баланың анасысың анаңмен тіл тапшы
сенің мынау бүгінгі мынау ы сенің деген түк емес сенің мынау сұрақтарың балаларың бәрі құдайға шүкір
ііі он екі мүшесі сау өзің он екі мүшең сау енді анау ыыы күйеуің болмашы ауырған шығар
оның бәрі артта қалатын жағдай анаңмен тіл тапшы жолың ашылады
бір ғана қыз береді алла тағалам бес ұлға татитын бес ұл береді бір тал қызға татымайтын
қарағым алла тағала осы бес қызды берген алла саған береді жолдасың да аман болады
анаңнан кешірім сұрап анаңның батасын алсаң бір күнде алланың жарылғауына кездесесің
қарақтарым мынандай ортаға келіп тұрған бағың бар балаларының бақыты бар жете алмай жүрген жандар бар бұндай жерге
бұндай аналардың бұндай азаматтардың алдына жете алмай жүрген жандар бар сондықтан алладан күдеріңді үзбе анаңнаң кешірім сұра да батасын ал
өзің де анасың ертең мына бес қызың қандай болады бір алланың қолында ұл тумадым деме айналайын
рахмет айтқаныңыз келсін анасы мен әкесінің ортасындағы кикілжіңде баланың ешқандай кінәсі жоқ
жарық дүниеге тек бақытты ғұмыр кешемін деп келгенде қыз болып жаратылғаны үшін ғана жабығып жүргені көңілге қаяу салады
балалар бақытты ғұмыр кешу керек оған бәріміз де жауапты екенімізді кей кездері ұмытып кетіп жатамыз қайтеміз енді
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та
бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана аман сау болыңыздар